اه ايه اه نقدر اه اه نخبح ونركب دراجة وتعلمت اه السباحة في عمر سبع سنوات وخديت يعني فترة قصيرة باش تعلمتهم، يعني ممكن اه اسبوعين اه اما تعلمت حتى هو إني صغيرة ويمكن في يومين قدرت نمشي بها.